سپي یو له بل سره د غږ، بوی او بدني ژبې له لارې خبرې کوي. دوی د غپېدا، غرغر او ارامو غږونو نه کار اخلي. د سپي د لکۍ، غوږونو او سترګو حالت ډېر څه ښيي. بوی هم مهم دی؛ ځکه دوی یو بل پېژني او پیغامونه لېږدوي. نو د سپو ژبه ډېره پېچلې ده او له دریو حسونو استفاده کوي.